لأ ال- ما تظاهرت إنى إنى ما بعرف شخص منشان ما أحاكيه ، إنه أنا ما أحب الكذب أنا لو فى شخص مأبى أتحدث معه خلاص أنا بتجنبه بهدوء تام ، لكن اا- ما يعجبنى أمثل إنى مو بشايفته وهاذى الشغلات ، أنا الحمد لله علاقاتى بالناس مو قائمة على الإزعاج أو أى شى ، فما أظن إنى راح أتحط بهذا الموقف.